هي مش نصيحه هو كلام سيدنا جبريل عليه السلام لما قال للنبي صل الله عليه وسلم ، يا محمد أعمل ما شئت فأنك ميت و أعمل ما شئت فأنك مجزي به و احبب ما شئت فانك مفارقة ، و أعلم أن شرف المؤمن صلاته بالليل ، و عزه استغناؤه عن الناس